أفظل إني أكون عالمة مشهورة ،لأنه العلم يعني بيفتحلي أبواب جديدة وبيساهم إني أطور في مجتمع ،أحب فكرة إني أكون جزء يعني من إكتشافات اللي بتغير حياة الناس ،بعدين وحتي تساعدهم إنهم يحلون مشاكلهم ،هو الفن جميل وكل شي ،ولكن العلم له تأثير أعمق على المستقبل حج البشرية ف -طبعا بختار اني أكون عالمة مشهورة تساعد الأمة فتطورها وتقدمها.